أنا أشوف الأخبار في التلفزيون، أكثر شيء أثق فيه الأخبار هو التلفزيون أنا ما أحب الأخبار اللي في السوشيال ميديا كثير، أفضل أشوفها في التلفزيون عشان تكون أكيد صحيحة التلفزيون هو مصدر أخبار الأساسي خصوصا قناة الشرق، أنا من جيل التلفزيون وما أجدر استغنى عنه تماماً، السوشيال ميديا فيه كلام كثير التلفزيون أريح، يعني أحب أشوف الأخبار على التلفزيون عشان أنا أفهم وأرتاح فيه.